Arô a jirama e, i ragnonay tô anie lah ka sy nande nandritra ny roy andro, karakory zalay ataondreo fa zay tô ah zalay sady sy misasa sy ary nisasa tôy e? _x000D_ Mansigna my akato mansigna iray tragno, sy fantara sy hoe zany ino raha ataonay toagna fa de miangavy e raha mba alefaso koa zalah e ragnonay toa.